طبعًا، أُفَضِّل إني أمتلك القدرة على التحكم في الطقس؛ لأن التحكم في الطقس يتيح لي القدرة على تغيير الظروف المحيطة بي، أخلي أيام مشمسة لما أحتاجها، أو أخفف العواصف، وقت اللي تكون خطرة، ممكن يساعد طبعًا في الزراعة، ويكون عنده تأثير إيجابي على البيئة.